Lesdi Isrel e ɗon naftira eh e kuujeeji, e kuujeeji bana e ñaaminnda bana Hummus, Shawarma e Falafeel, ɗii kuujeeji e ɓe ngaɗira-ɗi e ɓiɓɓe - e haakolooji leɗɗe e, e kuujeeji luttuɗe ɗe leydi.